إذا خيّرتوني بين أُدرتين قدرة إنّي اتحكّم بعئول العالم و قدرة إنّي اشفي أيّا مرض أكيد أكيد أكيد بِلا شك يعني بنئّي قدرة إنّي اشفي أيّا مرض. صراحة من خبرتي بالمجال الصحّي وكتر الأمراض اللّي شفتا و أدّيش النّاس بتتعزّب و خصوصاً مرضى السّرطان. لا سمح الله يعني بحس إنّو إذا عندي هيك قدرة أكيد بستخدما لا ما خلّي حدا يتوجّع، لا ما خلّي حدا يمرُق بي- بي هيدا ال- المرحلة ال- الوجع وال- واليأس، <noise> وبدّي روح من دكتور لا دكتور، وما عارف شو اشبني لأنوا عنجد ال- المرض وال خصوصاً الأمراض الّي بتوجّع الجّسم والأمراض اللّي ما إلا دوا اكتير صعب يعني واحد بيُعُّد فترة طويلة لا يتأقلم عليا ولا <noise> آخر شي بيستسلم. فا إذا عندي هيك قدرة أكيد بستعملها لل- لأشفي العالم من الأمراض و ولإنّو عنجد ما بحب حدا يتوجّع وخصوصاً النّاس الّي معا cancer بيا- بياخدو علاج الكيميا الكيماوي لإنّو العلاج الكيماوي كتير بوجّع. فا باخُد أكيد بفضّل هيدا الخيار، ما بهمني إنّي أعمل control على ولا عقل حدا بالحياة كل واحد يتصرّف ويفكّر بالطّريئة الّي هيّ بدّو ياها. بس قُدرة إنّو أنا اشفي من الأمراض أكيد أكيد بختارا يعني.